Amor sometimes ma ghayemeh ekhe emamie onu kpereh so makhakheruro gharo amoi makhe rurokhe buetsi eminakhe agogi igbe re eva or maybe tsi eh uwe ekhe sometimes like that abi abi abimakhe right eniye meh iruo marigha eniye me ti ekhe ma khege ya denawe so amor ma ghayemeh amor magaye meh iyemi emina khe aba aba aba remina moi ona rari eminana are moh ma ghayemeh vigilanti nare rokhi enerero kha ewo so eyaruroghari then ma gere otso oyama emoh nor kira mawarare then magayeh ekhe abor aritso ekhe to iroyayor so imo i emoh abi moi emoh iroh emoh eri moh meh so eroroya imoi emoh ne bu nor kira ikuemati karora mehoi emoh wewe nerimomeh ekhe nira tikari so khem emo emosi khe emo okpotso khe emo emoh khe emo ugboma ivima yere so ema amime ogbe orevare mare dami irighor emi meme igbe ire are ma redami yere onu were like that so Amime okhamie omo mie tiamere meme khamie mi mie irighori erezakanya vara so iromagerori maye rori so okhakhemenimie okerevare emoi mimonote ino mayere onu were then so okhamoi emami emina mie oformare rokhu mareghi afemai afemai eghimare roku oniemoh makhamsi mima mie nokira oreghiyora norgiore roku oyebisiyora iyora ogi nerokhu so iromayere onu we re mayero eh na so emedifficulti yama nirmaratinu asi ememi mi anima matiru then ma regi afemai norgimasesor iro mayeronuw are.